खाना चहे मान्साहारी होबे या खाना साकाहारी होबे, हरेकमे पर्याप्त मात्रामे प्रोटिन रहतियाँ । जस्ते मान्साहारी खाना होइल, बुट्टी होइल, मछ्छी होइल, अण्डा होइल यमनेत प्रोटीनके मात्रा जेदा रहबे कर्ता साकाहारी खाना फे पर्याप्त मात्रामे प्रोटीन रहतियाँ । जस्ते कि गेडागुडी हुइने, फलफुल हुइने, हरियर सागसब्जी हुइने, दुध दही हुइने यमने फे पर्याप्त मात्रामे प्रोटीन रहता आउ यि बात हमरे कैसे पता पाइ सक्ती कहलेसे यदि हम्रे मान्साहारी नाई होइ साकाहारी होइ फे तउ हम्रे पौष्टिकयुक्त साकाहारी खाना खेलेति हम्मर शरिर हृष्टपुष्ट रहता आउ स्वस्थकर रहता तउ अइसे पता लगाइ सक्ती कि प्रोटीनयुक्त खाना साकाहारी खानाम फे रहतियाँ ।